Pi priparari la carni pi l’ambùrgheri prima di tuttu si havi a scègghiri la carni stissa. La carni havi a èssiri na parti grassa e na parti magra senza ossa. Cu un macinacarni, si macina pi aviri comu risultatu lu capuliatu. Doppu chistu passaggiu, è importanti jùnciri lu sali, e arriminari tutta la massa in modu tali ca lu sali si distribuisci omogeneamenti. A chistu puntu lassari arripusari pi na menza urata. Pi priparari l’ambùrgheri, si pigghia na junta di massa cu la manu e si fòrmanu palli cu un pisu di ducentu, màssimu ducentucinquanta grammi. È importanti, pi nun fari attaccari na ambùrgheri cu l’àutra, mèttiri un fogghiu di carta di cucina nni lu mezzu.